Yande ipuere ko, yande yaguata kavi kua ivi pe mbaetɨ reve ikavimbae va yayapo jare ipuere vaera vi yande ñanemiari yave jokua tëtä, tëtä pe oiko va reta ndie ñanemiari kavi yave mbae re jae reta ndie yaikua kavi reve yave ikavi ko ipuereta oguata opaete mbae reta